Ny kolontsaina any Royaume-Uni a, zareo tsy misy ohatran'ny aty aminay hoe filoham-pirenena no mitondra fa mbola mpanjaka no mitondra any amin'zareo, de zareo any Royaume-Uni koa tena tia misotro dite, any moa izany misy an'ilay atao hoe lera natokana hisotroana dite mihitsy.